Pijirngel am ɓurngel ɓooyde fof ko fettude fugo kooyngel. Kilaa mbeɗe faamɗi, galle amin, mbeɗe fettanno fugo kooyngel. Kilaa ndeen njiɗmi ɗum. Hay jooni kala tuma so alaa golle min hoore am mi fettan walla mi ndaara fettooɓe ɗum.